Danong aku manga koe lelo kaka delap ise eme pande mbaru'n elong lono eme toe'n elong saung haju sot dango ga'an. Eme toe ga rengka haju pande lise eta lobo haju eta lobo dangka haju. Elong lise tong sampe penong, poli hitu gah jadikan itu mbaru dise. Biasa ise delap kawe kawe lono sot one petak petak poli ako woja data manga tong saung woja hitu jadi hitu lise kudut pande'n mbaru hitu, mbaru eta lobo haju one haju sot langkas keta one empuar. Terus poli hitu lise tong gah nganceng ruha nitu's ise nitu kole kaeng anak dise eme poli tong pecak ruha dise nitu kaeng anak sebelum kut nganceng delap's ise nitu di kaeng anak anak dise sambil leso leso'n emi boleng one tana, terus tei hang kaeng nitu. One sebelum nganceng delap di'a keta anak anak de kaka delap so'o kaka delap ende'n. Terus gah lelo leo terus emi hang, emi wua wua haju. Ata paling senang daku'n kaka delap peti gereja, di'a keta suara'n, di'a keta eme nggo'o manga gula tana itu tong suara diha di'a keta i, merdu keta i eme senget le tilu. Di'a kole warna'n kaka delap ho'o peti gereja ho'o di'a warna diha ga agu coklat coklat ce koe'n. Hia kole ngoeng keta hang wua eme toe jembu, ngoeng hang one puar wua wua haju one puar, wua wua liar situ hang le peti gereja. Peti gereja ho kole do'r one gereja kole kadang one mpuar mpuar mpuar ruis petak. Peti gereja so'o kut tapi ga ngoeng hang emi woja data kole's. Cuma'n ga hitu kole ata senang daku'n dia'a suara'n